Hownde(zero), <noise> hownde e tobbe jowi(zero point five), go'o(one), go'o e tbbe jowi(one point five), didi(two), didi e tobbe(two point five), Tati(three), tati e tobbe jowi(three point five), four....